ʻO ka anilā ma ʻIsaraʻela, he ʻanuʻu a wela hoʻi ka wā. I ke kau wela, wela loa ka lā a ʻāwikiwiki ka maloʻo ʻana o ka honua. I ke kau hoʻoilo, hiki ke loaʻa nā ua iki a me ka nuʻu ʻoluʻolu. He ʻāina me nā ʻokoʻa anilā nui, no laila pono ke mākaukau i nā ʻano anilā like ʻole.